Urame da osidi. emai karubou da maora dada a’anana iraudada a’anana iraudada a’anana govaka vi vavaia, paura gavaka vi vavaia e. emai mia mauri na aonanai a’anana gavaka vi vavaia. Vi story aonanai a’anana vo’onori. Mai a’anana, isai nana maora da ava rarova a’anai, gavaka vavaia iavaruna, gavaka varaia mara na. A’a maora da no ava raro roa’va. E’u story e’u ouraro da aodadai. e’u ouradoda, e’u ouradoda. baba gada vo’onoriu va’ouraro a’anana karnda gava gava vai roa’va gava dada ava raro ro ava. aga dada a’abi ra’a roa’va. E’u. e’u. e’u ebo ebo da aodadai story dada vamai vana raro dia, kau da vava onida vasia. iavaru na aga nava anai agana va aobau’una ai sari ava. ao baou’una aisani ava noku a’aenanai abasi abiu a noku amoi va. amai va ia ina nai. Vava raroa a’ananai a’a ore eh. rari eh gavaka. Maka maka da aisani dava a’anana ai kau da ava oni dava. oh veo. iavaru na a’anana a’a gava na ava vaia va, vasia nana maora na daka iagana arasiava, ai gava ka ara sia va. ao’unai egore va a’anana moara dada ava rarodava, a’a ago na no vermai vevanai marau inoku ai vavararo noku ai vara asi gere adad ava kau. Vi ganu, vi karu bou. emai karubou da ao dadai a’ananai ai vavao nida vasia, ai veo, uonove, agana ega urame da a’ananai a’adada aisanida be. Aisanida va aonai a’aenanai a’adada aisanida be. Aisanida va aonanai a’anana isai iada uko dada sina’a e’aena, badinana e story va a’anana iada maka dada geao va no gemai va inoku ai nana uko unai da enonoa va ai. ai aero vairo amai va. Ago da vaida a’anana ai vavao nida vasia. ake veo ivaru na agana va a’anana ega urame da uko dada genonoa va. nana ero uko una enonoa vavaina noku ai ivavaia boubou va. Ivavaia noku eka imai imi ado imi ava ivain ai do vainai do vainai do va a’a govaka i’vai nai do vainai do va a’a gavaka i’va vaia va anana i’ra sia va inainai ainiava. <hesitation> e’u vagau da maora dada a’anana vadia vadia a’anana ai avagau vagau roa’va, kauda vava dia da ona a’a gava na da vovavaia diba ona agomu veo, gevainai roa’va gesia roa’va ona vadia vadia gaga na kaumuna, ono ve, ova diam ai va ko ona vivadia o gava dada dada da vo vavaida, ona ai ova diam ai a’anana ai vivavaida ko naida ona vivadia a’anana ai davo vavaida ai avioridia avainai roa’va asia roa’va be nana vavavai a’anana vuvavai diba e da vuvavai. kou ai ia da gena manene roa’va ge vainai roa’va, gesia roa. va ona vagau vagau aonai aonai gagana kaumuna agoda vaida a’anana emu maora da a’adada vo vaivai ovinai va, vomia no vo aonairio vovagau o, avioridia avainai roa’va asia roa’va uidano nana e’u aonai aonai da vuvararo da uida emui aonai aonaida a’adada da isa vara rodia eu. kau na’anana noku ai iganu. vikarubou. vivagau mai vaidio uvasiaina vimai aina ai a’adada. Kamasia a’a gava da ava vai roa’va ara’au ai roa’va. Vagau, nana vagau vagau gaga, va di ava dia gaga a’ananaa ounanai e’u uro da gava dada avavaida roa’va. Urame da eda a’ananai, va vagau da, va vadia da a’anana ai eda vainai eda sia, oh naida ova dia maiva, okay? Vi vaivai da ko nadia onia vi vidia o’ a’anana vo vaivai da, anana asia roa’va vo vadia u a’anana ai vaivai da. E’u maora da a’adada akau va maora gava, vava raro da akau da kau do. Da ago da bou dada kamia roa’va siboga ka ouraro veniga roa’va be, i’i dada ago da ka’ka kamia ka ouraro veniga roa’va.